خمسة عشر، اثنين، صفر، واحد، خمسة، ستة، اربعة، عشرة، اثنى عشر، ثمانية، احدا عشر، تسعة، <hesitation> ثلاثة عشر <hesitation> اربعة عشر.